Be yidi nyamdu be njaratedam, be yidi derdiraaku. Be do endidiri chaka mabbe, be yida fitina sam. Be do yidi nyamdu bo ngam do vela be masin be joda be mofta be nyama be yara be roobe mabbe be bikkoi mabbe.